ارے میاں ڈیہیڈریشن بولے تو فل بڑی لسٹ ہے فوڈ کی جو ڈرائی کر کے اسٹور کر کے کھا سکتے فروٹس میں سیب، آم، موز، انگور سب ڈرائی کر کے چپس کے جیسا بنا کے کھا سکتے اچھا ہیلدی سناک رہتا ویجیٹبلز میں ٹماٹر، بھنڈی، مٹر، گاجر، آلو کی سلائس سب کو ڈرائی کر کے بعد میں کری یا سوپ میں ڈال سکتے میٹ اور فش، چکن، بیف، مچھلی ڈرائی کر کے لمبے ٹائم تک کھا سکتے ہربز، پودینہ، دھنیا، تلسی، اریگانو یہ سب ڈرائی فارم میں ہی ٹیسٹ کے لیے مست رہتے نٹس اور سیڈس، اخروٹ، بادام، کاجو، سن فلاور سیڈس یہ نیچرل اسٹوریج کے لیے بہترین رہتے گرینز اور پلسز، چاول، دال، چنا یہ ڈرائی فارم میں ہی رکھے جاتے مطلب دیکھو یارو، فروٹ سے لے کر میٹ تک سب کو ڈیہیڈریشن سے سیف کر کے لمبے ٹائم تک یوز کر سکتے، ایک دم زبردست سسٹم ہے نیچر کا اور اسٹوریج کا